і кішкентай кезінде ііі сондай көлікпен айналысқан балалар әлі шеше алмай жүр
айқын төлепберген таңғы шоуда ән тыңдайық жаңалық жаңалықтан кейін ораламыз
таңғы шоу
қиялдап отыр едім қияға кеттің алыс
бірге едік кеше біздер ал бүгін отырмын жалғыз
болсын деп бәрі жақсы жанымды жалын басты
өмірдің сәні кетіп қалай ғана мәні қашты
соңғы кездері қоңырау шалсам да алмайтының
жолдаған хатыма да жауабыңды жазбайтының
үміттің болмайтынын бақыттың балдай гүлін
өзіңнің құшағыңда білуші едім солмайтынын
сағынып сені күзде жапырақ жүрек сарғайды
көңілім құс боп ұшып үмітім көкке самғайды
күн өтер байқалмайды өткенді қайтармайды
тек көңілімнен кетер емес жойылып бұл қайғы
бұл тағдыр қалауы ма азаптың жолы ма екен
сен жылуда бол ал мен аязда тонып өтем
байтерек болып астанадан жолыңды күзетіп
арайлы алматыдан өзіңді іздеп шолып өтем
сезімім ақтарылды жан сырымды ұғыншы сен ән жырымды
ғашығым жанымды көлдетесің
шөлдетесің тәтті оймен тербетесің
осылай күн өтеді әр күнім бір ертегі
жауынмен араласып көңілімді түңертеді
жанымды мың өртеді өзгелер күлер тегі
әттең арулар осы жігіт жайын білер ме еді
ұнатсаң сүйдім дейді жылатсаң күйдім дейді
махаббат қыиндықсыз ешкімді де сүйдірмейді
басында күнім дейді соңында тілім дейді
бұл махабат шын ғашық екенінді білдірмейді
отырмын өзіңді аңсап жанарыңды елеске салып
жаныма жабырқалы жаным ау келмесің анық
жанымды бір жылатып мұздатып бір суытып
аласың от кеудемде жан тәнімді мың суырып
махаббат күю деген шектелме сүюменен
бағала деген ұлы абайдың сөзін түю деген
байқасам осындай да бақытың таусылмайды
шын ғашық бірін бірі бағаламай қосылмайды
сезімім ақтарылды жан сырымды ұғыншы сен ән жырымды
ғашығым жанымды көлдетесің
шөлдетесің тәтті оймен тербетесің
кім білсін әр ақ таңда мені ойлап көз ілмейсің
сен менің жанарымда тұңғиық көзім дейсің
сен менің айта тұғын әр әнімнің сөзіндесің
сен менің жадымда қиялымда өкінбейсің
ешқашан өміріңде нәзік жаның езілмесін
жанарыңнан жабырқаған тамшы жас төгілмесін
ақ жарқын көңіліңе еш қайғы түсірмесін
ең бастысы
үмітің үзілмесін
асылым
сезімім ақтарылды жан сырымды ұғыншы сен ән жырымды
ғашығым жанымды көлдетесің
шөлдетесің тәтті оймен тербетесің

сәлем саған сәлем саған туған ел
ел ордада сағат он
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм радиосының әуе толқынында өз жалғасын табуда
бағанадан бері бәрі сұрап жатыр ыыы дауысы таныс шынымен біздің анар ма деп
ия дәл қазір студияда айқын мен ақбибі шығып кетіп екеумізді оңашада қалдырды
ыыы айзат светті өшірші
ия ыыы анар мыңбаева қайырлы таң қайырлы таң анар
қайырлы таң қалдарыңыз қалай
барша қазақ елі біздің сүйікті тыңдармандар сіздермен сағына қауышуға өте сағынып қауышып отырмын қуаныштымын
ия анар мыңбаеваның орындауында жанды дауыста жаңалықты тыңдап алайық одан кейін таңғы шоуды жалғастырамыз
жаңалықтар
студияда анар мыңбаева армысыздар
қордай ауруханасына арып ашып әлсіреген
жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
дауысы оригинал әнші келіпті ғой дейді
айқын бүгін бізде таңғы шоуда

достар қазір біз ііі техноград компаниясынан сыйлық ойнатамыз
айқын бауырымыз келгенде кімнің бағы жанар екен
әдеттегідей қораптың ішінде не бар екенін біз білмейміз
ыыы былай істейсіздер үш дабл ю т град нүкте кз сайтына кіресіз
ыыы үш екі төрт сандары үш жүз жиырма төрт деген санды жазасыз поиск деген жерге
және бір сан өзіңіз қосасыз мысалы үш жүз жиырма төрт және сегіз немесе үш деген сияқты
үш жүз жиырма төрт естеріңізге сақтап алыңыздар
ол жерден сіздерге бір тауардың атын береді сол тауардың атауын жұлдыз нүкте эф эм парақшасына кірсеңіздер айқын бауырымыздың суреті тұр сол суреттің астына жолдайсыздар
одан кейін айқұлақ т град нүкте кз аккаунтына қосыласыздар
он бес минуттан кейін шамамен біз қорапты ашамыз сыйлық шығады сыйлықтың аты ыыы атауымен сіз жазған сыйлықтың атауы сәйкес келсе онда сіз жеңімпазсыз

түсіне ма ия олар түсінді можно а можно помедленнее десейші
сізді ыыы не дейді
жұлдыз ханымға қызғана ма қызғанса қызғанатындайсыз дейді а
жұлдыз ханым қызғана ма деп сұраватқан шығар сүйтіватқан шығар ия конечно қызғанады еще как қызғанады
ол қалай қалай білдіреді жұлдыз қызғанғанын
прикол бар ғой анда достарыммен бір жерде отырамыз ғой я вчера домой рано поехал восемь утра
таңғы сегізде келесің бе үйге
жоқ енді анда санда енді болады ондай таңғы жетіде ұйқтаватқанда
енді ә біз әртіспіз ғой біз түнге дейін жұмыс істейміз он екіде босаймыз да

только только только босап енді бір достармен отырып караокеда дегенде бір қарасаң жеті таңғы
сондай керісінше жұлдыздың әртіс болғаны жақсы шығар ия сені түсінетін шығар ия түсінеді ол
неге анаған лайк қойдың неге ананың қасында жүре бересің
постоянно екеуің бірге деп
мына қазіргі бір ақ телефон көріп тұрмын сенен ііі кодын біле ма жұлдыз
біледі біледі ал ыыы екінші телефонды үйге кеткен кезде машинаның қай жеріне тығып кетесің ол машинада
жоқ менде ондай скрывать ететін ештеңке жоқ қой вообще
айқынмын ғой айқын жігітпін ғой бәрі вообще бәрі айқын түгелі бір рет бір бір бірдеңке істеп қойсаң сразу бүкіл қазақстан біліп қояды да сондықтан ол жағынан айқынбыз біз бәрі бір ыыы
ыыы ассалаумағалейкум айқын бүгін үйленгенімізге бес жыл болды құттықтап тілек айтып қоясыз ба бауыржан мен айнұрға дейді
бауыржан мен айнұр құтты болсын бес жыл деген аз да емес көп те емес бақытты болыңдар бала шағаларың аман болсын
аумин қорапты да айқынды да көрдік қой өзіңді де көрсетші жәкем дейді ал көрсетейін көрсетейін да мінекей отырмыз бүгін қораптан қандай сыйлық шығады екен деп ия
ыыы третья жена кашан
жены айкына сколько сезонов будет дейді
реалити шоу ма реалити шоу

голосование жасаймыз если миллионнан астам лайк басып фотография жинаса онда жыныма тисеңдер
айқын ақбибі екеуің ыыы не істеп келдіңіздер дейді
айтпаймыз айтпаймыз біз бұрыннан таныспыз десең ия
бірге билегенбіз билегенбіз ия талай билегенбіз де
жұлдызбен де билеп пе едің
жоқ олмен билеген жоқпын
қайырлы таң қош келдіңіз айқын мырза дейді
көптен кіре алмап едім инстаграмға дейді гүләйім
енді қош келдіңіз дейміз гүләйім
сонымен үш даблю нүкте т град нүкте кз сайтына кіресіз поиск деген жерге үш жүз жиырма төрт деген санды жазасыз және тағы бір сан өзіңіз қосып қоясыз ойыңыздан
сізге тауардың атауын береді оны жұлдыз нүкте эф эм парақшасына кіріп инстаграмда айқынның суретінің астына жазып қоясыз
ыыы айқұлақ т град нүкте кз аккаунтына қосыласыз
ыыы аз ғана уақыттан кейін біз қорапты ашамыз сыйлық шығады егер сіз сыйлықты дәл тапқан болсаңыз онда сіз жеңімпазсыз
таңғы шоу айқынмен ия
таңғы шоу
алатаудың етегінде сені көрдім
ақ маңдайлы ару қыз көрікті едің
жүрегіме жол салып еліктедің
еркелеші ерке қыз
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу енді айқынның киносын асыға күтіп жүрміз бәріміз
ыыы қашан дедің бесінші алла қаласа бесінші наурыз күні ш ыыы прокатқа шығады оған дейін предпоказ болады
түсірілімі осы оныншы қараша күні басталады
сондықтан оныншы қарашадан кейін ары қарай мені іздейтін адамдар сразу ыыы іздемей ақ қойыңыздар таба алмайсыздар
сегізінші наурыз ааа нұр сұлтан қаласында тоғыз тоғызыншы тоғызыншы наурыз ия тоғыз орталық концерт залында концерт бересің
ия ал алматы қаласында төртінші наурыз ба
алматы қаласында екінші наурыз аха одан кейін үші төрті бесі алтысы мүмкін
и сегізінші наурыз восьмое марта город нұр сұлтан мхм ия
шымкенттен сәлем дейді айсұлудан мхм
ыыы ақтауға концерт қашан айқын дейді ертерек алып алсаңызшы
не дейді қымбаттап кетеді дейді залды ма кейін қымбаттап кетеді дейді не қымбаттап билеттерді айтывотсыздар ма
билет сөйтіп қымбаттап кететін болса
республика сарайында бір рет істеген сөйтіп сондай болған
ал былай үш даблю нүкте т град нүкте сайтына кіріңіз
ыыы үш үш жүз жиырма төрт деген санды жазыңыз төртінші санды өз ойыныздағы санды жазасыз нөлден тоғызға дейін
сізге бір тауардың атын шығарып береді
соны і жұлдыз эф эм радиосының инстаграмы бар ғой ия жұлдыз нүкте эф эм деген сол жерде айқынның суреті тұр сол суреттің астына жазасыз жаңағы тауардың атауын
біз ііі бір ән тыңдап аламыз да қорапты ашамыз ішіндегі сыйлық пен сіз жазған ы сыйлықтың атауы сәйкес келсе жеңімпазсыз
және айқұлақ т град нүкте кз инстаграмына міндетті түрде жазылуыңыз керек мхм
айқынмен сұхбатымызды жалғастырайық
ыыы айқын бесінші наурызға дейін многодетныйды көріп алайық онда дейді көріп алыңдар көріп алыңдар күшті кино
мынаны басқа аккаунттан жеңісхан жазып отыр
жақсы негізі кино ойы жақсы киноның соңында жылап шығасың дейді ғой
енді ия қарттар үйі туралы кино өте көңілімнен шықты не ол киноны мен негізі монтажында көргенмін
үйге келіп кәдімгідей і үйдегі ана телевизордың флешкасына тығып көрдік содан кейін мен айттым сен мына жерін мына жерін бүйт мына жер мына жерді бүйт деп өзімше
мхм басын қысқартып сразу басталсын кино ана жерін бүйт деп енді өздерімнің бір советтерімді айттым енді
жеңісхан енді өзі режиссер ғой өзі біледі бұрыннан бері практикасы бар сондықтан
сол сенің кеңесіңнің кеңісің арқасында біраз актерлар монтаждан қиылып қиылып қалған шығар енді
жоқ басын ұзақ басы ұзақ басталады дедім де андай бір правиласы бар оныншы он екінші минутқа дейін тез кино басталып кетуі керек те сюжет
мхм оны қайдан білесің оның бәрін оқыватырмыз ғой қазір кино түсіргеннен кейін бәрін
драматургияның бәрін кітаптарын бәрін оқыватырмыз ғой кино туралы
сценарий туралы ыыы актерское мастерство туралы драматургия не
вообщем кәдімгідей сенің зерттеватырмыз ғой
шығатын киноңның атауы қалай әлі әлі жоқ па
аты жоқ аты ыыы весна цветы все такое болады или операция гүлдер болады
білмеймін әлі пока соны ойланып жүрмін а аты әлі шыққан жоқ
пока рабочий названиесі операция гүлдер гүл туралы кино мхм
а болашақта тағы қандай кинолар түсіргің келеді
сол киноның екінші частьін түсіргім келеді алла қаласа ол кино жақсы өтсе
ііі сол ііі жалғасын түсірейін деватырмын әдейі солай жоспарлап жатырсыз ғой иә жоспар иә бар бар иә
бірінші кино ааа әдемі өтсе сол сол жаңағы историяның жалғасы
яғни бірінші киноң соңында дегенді көреміз ғой сонда сондай сияқты бір бар бір намек бар
мхм бірінші кино в общем ы көресіздер ғой
ия достар ыыы әзірше еш нәрсе айтпай ақ қояйық ия айқынның киносына барыңыздар өкінбейсіздер

бір фишкасы бар екен а екі фишкасы
күшті фишкалар көп а екі фишка туралы бір фишка бар ия ол
ыыы күшті фишка операция деген сөзді қоспаңызшы дейді аты айқынның әйелдері дейді
ммм арнайы салонға қандай атау қандай атау кстати конкурс на лучшие название фильма
айқынның әйелдері деген гүл гүл гүл туралы
гүл туралы жазыңыздар айқынның гүлдері
гүлдер айқынның гүлдері и все такое деп
ыыы былай дейді арнайы косметологқа барасыз ба дейді
барамын косметологқа барамын өзім ыыы немде де постарымда да бар
айман деген қыз
енді отыз жетіде косметологка по любому бару керек уже бетті қарау керек әртіс болғаннан кейін ммм деп қолсаң

таңғы шоу
қанша арман кеткеніңмен
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
таңғы шоу бүгін бізде қонақта айқын бауырымыз
күнім деген хат келіпті айқын күнім ммм айым деп жаным
жаным жаным жаным деші жаным жаным жаным
ств дан көрсете ме осы жұлдыз эф эм ді ия ств арнасын қосыңыз көрсетіп жатыр бізді мхм
жәке рахмет ассалаумағалейкум жұлдыз эф эм жәке сұрашы дейді оны сұрадық қойыңыздар енді болды
киноның атауы келіпті
зе флауэрс дейді қазақша дейді зе флауэрс ол қазақша
мына әніңіз күшті екен дейді айқын қош келдіңіз дейді
менің барлық әндерім күшті десең
ойын не болды дейді ойын айтпақшы қазір біз жеңімпазды анықтаймыз сонымен
үш даблю нүкте т град нүкте кз сайтына үш жүз жиырма төрт деген санды жолдайсыз
поиск деген жерге және бір сан өзіңіз қосасыз
үш жүз жиырма төрт ы төрттен кейін мысалға үшті немесе төртті бесті алтыны жетіні деген сияқты
одан кейін ыыы жұлдыз нүкте эф эм парақшасында айқын бауырымыздың суреті тұр сол суреттің астына тауардың атауын жазасыз
ыыы айқұлақ т град нүкте кз аккаунтына қосыласыз
және қазір біз қорапты ашамыз
мхм ішінен с шыққан сыйлық пен сіз жолдаған сыйлықтың атауы сәйкес келсе жеңімпаз
не шығады екен бұл алшы ал ал ақбибі қорапты ашқыш
ааа біссіміллә қорап ашқыш ақбибі
ооо мынау қыста қыста қыста керек нәрсе ғой кофемолка дейді уау кофемолка дейді
мокка деген ол сындыру деген сөз десең
мойка мол мол молка деген не деген сөз айқын қазақша қалай болады
молка деген мол ана астана мол дейді ғой сол шығар
кофемол ұнтақтау шығар ұнтақтау ғой ия
мхм кофемолка күшті витек компаниясынан ыыы кофемолка дейді мхм
енді мен қарай берейін сен жеңімпазды анықтай бер ия
ал біз жалғастырамыз
нұр сұлтандағы концертті жәкең жүргізеді деп айтып қоймайсыз ба айқын мырза дейді
айтпақшы нұр сұлтандағы концертті жәкең жүргізеді ия айқын ән айтады мен жүргіземін ия біз ән айтамыз
дайындалып келіңіз дауыстарыңызды дайындап алтынымды айтамыз жүрегім ақты айтамыз күндер өтудені айтамыз и жалаң аяқ қызды айтамыз

жәке айқынға сәлем айтшы дейді айттым
мен сүйемін ол кісіні дейді
рахмет мен де сізді сүйемін
жақсы әндерің көбейе берсін отбасыңызбен аман есен жүре беріңіз әр қазақ менің жалғызым мен сіздерді жақсы көремін дейді рахмет мхм
ойындар не болды қазір жеңімпаз анықтап жатыр
ыыы семейден сәлем дейді сәлем
ыыы айқын сіздің киноңыз түсірілім басталмай жатып шынымен де хит болып жатыр ғой дейді
бәріміз баруға дайынбыз дейді мінекей
все дайындалыңыздар билет сатып ала беріңіздер пока
түсірілу басталған жоқ очередке тұра беріңіздер ия алла қаласа керемет кино болады әдемі кино болады
негізі басты да өзім ыыы рөлді сомдайын деп ойлаған жоқпын киноға түспей ақ кояйыншы продюссер болайыншы дедім
бірақ ана с прокатщиктер бар ғой кинотеатрлар айтты сен если киноны түсіретін болсаң өзің міндетті түрде түсу керексің еще ішінде ән айту керексің деді
сөйтіп басты рөлде өзім сомдаймын
қасымда кумар болады

үшеуміз біз үшеуміз гүлмен жүреміз ыыы жұлдыз ойнайды
содан кейін тағы бір секретный персонаждар бар потом айтатын
персонаждар ма персонаж ба персонаждар сен шошытайын дедің ғой халықты иә
ааа айқын көптік жалғауын жалғаса шошитын болдық өзі
жоқ енді бір мысалы анасы әкесі деген секілді ааа ну ну сондай адамдар ғой ене енелері қайын аталары иә иә сондай қайын жұрттары қайын жұрттары
ыыы гүлдер ту немесе т о дейді по казахский операция деген атаулар бар кино қазақ тілінде бола ма дейді
кино алпыз пайыз орысша қырық пайыз қазақша болады мхм
ну тогда все түсінікті
айқын төлепберген таңғы шоуда қазір а жеңімпаз кім ия айта салайын номи сапарбекова
номи сапарбекова жеңіс құтты болсын номи сапарбекова
ал жеңіс құтты болсын техноград компаниясынан сыйлық ұтып алдыңыз ол кофемолка
айқын бізде таңғы шоуда кеттік
таңғы шоу
жүрек дүрсілін тыңдап күрсіндім
шын сүйдім сүйсіндім
жақындап бері махаббат лебі
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу айқын төлепберген бауырымыз бүгін бізде қонақта
енді мхм кино туралы айттық ыыы біраз нәрсе айтылды негізі
кино әлі түсірілім басталмаған кино туралы біраз нәрсе айтып тастадық
ыыы одан кейін сценарий жазылған нұр сұлтан қаласында болатын сегізінші наурыз деді ғой өзі
тоғызыншы қараша осы суббота күні концерт болады тағы бір басқа бағанағы
ия ия ия ал менің жеке концертім ол сегізінші наурызда болады бұйырса цкз да мхм
және алматы қаласында екінші наурыз ия екінші наурыз бұйырса
наурыздың ортасына дейін біраз жұмыс бітіріп тастап бір жерге кетейін деп жүрсің ау деймін
сол сол сізде негізі бірақ көмекшілеріңіз жоқ қой ия сіз бәрін бар ғой неге а бар ма
бар ғой бар бар ааа жоқ көмекшім бар енді бірақ енді концертті бұл жолы жаңағы руслан сқақ деген ыыы мырзаға бердім мхм
өздері ұйымдастырады ол сәкен майғазиевтің әбжаппардың концертін істеватыр қазір
райсханның райсханның концерті де сол жақсы жақсы ұйымдастырады да
себебі концерт ұйымдастыру деген ой өте қиын шаруа ғой нервің нервідан нерві қалмайды
ы онымен басқа ана өзі сол концертпен а айналысатын адамдар істемесе қиындау болады
сондықтан руслан ысқақ бауырымыз істеватыр ыыы алла қаласа сәтті болады деген ойдамын мхм
кім түсіреді екен оны
түсіргенде пока ы көреміз оны кімдер ііі пока айтпай ақ кояйын оны
ы мен өзім де ыыы қызығушылық танытып отырмын ғой біз түсірсек пе екен деген сияқты е бұйырса
айқын парақшасы қандай дейді инстаграмда
айқын айқын айқын ей ай кей игрек эн
айқын денсаулығы қалай екен қай жері ауырады екен жиі тексеріліп тұра ма
белім ауырып жүр осы бар ғой ана не протрузия деген бәле болды тұра алмайсың отыра алмайсың барып емделу керек екен
ол тамағым ауырады жиі десең так қай жерім ауырады болды басқа ауыратын жер жоқ құдайға шүкір
айқын мырза өмірде ең көп өкініп еске алатын оқиға болды ма дейді
өкінетіннен не пайда ол өкінгеннен бәрібір ол ештеңке істей алмайсың ол
пайдасыз сондықтан надо понять и простить деп смириться и жить дальше деген сияқты енді оны өкінетін нәрсе жоқ қатты оны
алла қаласа үш жылдан кейін қырыққа келеді екенсің
жоқ мен отыздан асып жүре берейінші
той жасау ойда бар ма көбісі енді қырық жасын үлкен той қылып атап жатады ғой
негізі той жасамаймын жасамаймын десең де і бәрі бір бір информационный повод сияқты ж жасап жіберуге пайдалы да мысалы биыл туған күнімді жасамаймын деп ойладым да бірақ
ііі жүрегім ақ деген әннің клипін түсіріп сөйтіп осы презентациясын бірге жасайыншы дедім да мхм
сөйтіп жасадым бір информационный повод ретінде сондай бір жасасам ал туған күн тойлағанды аса ол қатты жақсы көрмеймін
әр жыл сайын жыл қосыла береді қосыла береді қартайғың келмей ме иә қартайғым келмейді
жас болып жүре берсек қартаймай жас болып жүре бер саған әлі талай нәрсе алу керек бұл өмірде
биік белестерді айтып отырмын ия ия ия
сізді алға жетелейтін не дейді
алға жетелейтін көрермен шыны керек көрерменнің ықыласы
қошеметі концертке келген көрермен білсе сенімен бірге ән қосылыватқан ааа көрермендер солар жетелейді алдыға
мені тойға шақырып жүрген адамдар олар да жетелейді мхм
себебі қанша дегенмен той той дейді той деген қазақтың қазынасы ғой
мысалы концертке келу ол бір екі мың теңге үш мың теңге билет сатып алып келесің
ал тойға сені шақыру үшін қәдімгідей жинап жүрген ақшаңды билетке гонорарға жұмсайды адамдар
өзінің жеке қуанышына шақырады сондықтан тойға шақырған кісілер олар нағыз ия ия шынымен ойлап қарасақ той иесінің ііі өзінің тойына шақырған қонақтарына деген құрметі қандай ия ия
ыыы таза еңбегімен тапқан ақшасын аямай әншілерге жұмсап сол менің қонақтарым риза болсыншы
ия енді сүйікті әншісін ғана шақырады ғой былай просто так көшеден шақыра салмайды ғой тойына әншіні
сондықтан тойына шақырған ыыы нағыз сенің поклонниктарың деп ойлаймын
все кто меня звали на свадьбу сенькю
тойларда ыыы тек жанды дауыста ән шырқай
той той ғана емес енді корпоративтар бар концерттер бар ия жанды дауыста
жаңа жылда айтпақшы қайда кетесің
батысқа кетесің бе сен де жоқ жаңа жылды әлі определить еткен жокпыз
бірақ а әзірге түсіватыр былтыр біз қызылордада болдық
қызылордада керемет кеш өткіздік
үлкен мейрамханада лық тола в общем таңға дейін дискотека в общем болды ммм қызылордада
ал айқын базар жоқ жас көрінесің аман жүр дейді
айқын сіз істемеген ештеңе қалмаған шығар дейді
айқын ыыы акапелло бір ән сұраймыз дейді
жәке я вас очень люблю дейді о мына аккаунтты еске сақтап алу керек
айқын айеке дейік пе әлде абеке дейік па дейді айеке шығар айка хм
мен ертең сізді тойыма шақырамын пока ақша жинап жатырмын дейді ой жарайсың
айқын жұлдыз ханыммен қанша уақыт жүріп үйленді екен жәке сұраңызшы пожалуйста
биыл ыыы жұлдызбен жүргеніме төрт жыл болды төрт жарым жыл болды мхм
айқын төлепберген таңғы шоуда қазір барша отыздан асып айқын сияқты қартайғым келмейді деп жүрген жандарға ән арнайды кеттік
эфирде таңғы шоу
сұқтанып тұрып жанарың
сұрыма неге қарадың
жұлдыз эф эм
эфирде таңғы шоу
айқын ыыы анау әнді естіп пе едің жігер тобының орындауындағы
аппақ аппақ қар ия
мына жерде тыңдармандарың сұрап жатыр ыыы қыс енді романтикалық сондай мезгіл ғой енді бір
қар жауып саябақта жастар қол ұстасып қыдырып жүреді сондай бір ііі қар қыс туралы бір ән шығарыңызшы
қар туралы қыс туралы жақсы идея сияқты саған
сағыныш деген ән бар сол сондай сияқты кішкене
көнерсің күйгеніңе ия бағана тағдырмен егесе алмай деген сондай күздік ән
ыыы енді б шыны керек біз арнайы бірдеңке туралы ән жазбаймыз
даже бір астана алматы туралы бір специально әндер жоқ та бір енді
бір ыыы әндер болмаса специально жазбаймыз
ән деген өзі келу керек те былай
ал арнайы жазылған әндер менің ойымша по расчету сияқты болады да
ааа түсе ме енді өтініштер тапсырыстар жоғары жақтан мүмкін мүмкін бай
неғып алматы туралы неғып нұрсұлтан туралы бір ән жазбайсыңдар дейді
білмеймін мен оны да ән ән арнайы жазылу деген жоқ
бірақ арнайы жазу жоқ деймін
келген әндерді жазыватамыз
шабыт деген бір әндерді шығыватады
ондай бір тапсырыс бойынша ән жазу жоқ арнайы бір сұраудың
айқын досыңыз сияқты үйде тамақ пісіресіз ба дейді
үйде тамақ пісірмеймін өтірік айтпай ақ кояйын
маған бір жерге звондап заказ бере салған оңайырақ
немесе жұлдызға айтамын тамақ пісір деп айтамын жұлдыз қалай пісіреді күшті ма
жұлдыз күшті пісіреді бірақ анда санда тұзын көп қосып жібереді былай күшті пісіреді
тұзын көп қосса саған ғашық қой ол эксперименттер жасағанды жақсы
эксперимент жасамай қойшы обычный тамақ пісірші

мен маған конретно андай үйдің тамағы керек
жаркое там қуырдақ картошка макароны картошка макароны жасап берші
андай эксперимент жасамай ақ қойшы деймін
ы жұлдыз екеуіңіз жазира пен жанболат сияқты керемет жұп болыңыздар дейді
бұйырса айқын нағыз дос дейтін досыңыз бар ма дейді
нағыз дос дейтіндей енді достарым көп қой енді
бар арасында бұрыннан келе жатқан достарым бар жаңадан қосылыватқан достарым бар
негізі достық та ол махаббат сияқты ол ыыы гүл сияқты суарып тұру керек
ол да өзіңе де байланысты өзің де дос бола білу керексің
өзің де бір керек кезде көмек қол ұшын беру керексің
немесе бір совет айту керексің
араласып тұру керексің
қазір ватсап деген жақсы ғой
ватсап кішкене достардың бір бірінің қарым қатынасын жақсы бір үзбей ұстап тұрады инстаграм да жақсы
мысалы көзден кетсең көңілден де кетесің деген бар ғой
сондықтан достарды инстаграмнан көріп тұрсаң ол да бір достықтың бір суарып тұрғандай
бір жақсы достыққа бір ііі серпіліс
сондықтан достарыңызды инстаграмнан ватсаптан жиірек көріп араласып тұрыңыз мхм
айқын төлепберген таңғы шоуда
ия бір досың керек екен таңғы шоу
аясаңшы менің сүйген тұмарым
жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз
таңғы шоу
кететін болдық ақбибі ура ура
айқын бізді алып кетейін деп жатыр шетелге
алақай айқын төлепберген бүгін таңғы шоуда
ақшолпан сізді әдемі екен деп отыр деңізші дейді әдемі екен
ақшолпан айтты сен дейді айқын әдемі дейді рахмет
ммм ыыы жәке сіз кетпеңіз дейді тек сәтті күн барлықтарыңызға мен келемін
айқын жасик маған екі билет беріңіздерші концерттің ортасында қарындарың ашқанда екі донер екі самса екі сок апарып беремін дейді ох
ойбай гаухар мен сол концертті жүргіземін тоғызыншы қараша күні мәңгілік ел дауысы деген
нұр сұлтан қаласында орталық концерт залында
негізі бургер бургер туралы айтып кетейін донер жеген дұрыс бургердан гөрі неге
жақында бір программа көрдім
бургердің еті котлеттері и андай ыыы ең андай жемейтін жерлерін лақтырамыз ғой біз ааа еттің сондай жерлерден жасалады
ал донерді көзіңше сенің орап жасап береді сондықтан донер дұрыс бургер жемеңдер ал
мінекей айқыннан кеңес сіздерге мхм ия ол котлет неден жасалатынын кім біледі
ал қызылордадан ыстық сәлем дейді
құдай ау жаным есінемеші жұғып жатыр
құралай тойхана деген кино түсіріватыр ғой
ыыы ол олда бір прикольный кино болатын сияқты
сол жерде бір рөлді сомдадым мхм
сол тойхана киносында ыыы тойларды запретке қойған ғой кәдімгідей мемлекеттік деңгейде

сондай бір комедия кино құралай ана брат или брак два
сонда сендер ыыы үкіметке идея беріп жатырсыңдар ғой
құдай сақтасын той запрет қойса ия құдай
ондай ондай мүмкін емес сияқты енді
той халықтың қазынасы деп жатамыз қазақтың тойы көп болсын деп
шынымен көп болсын қуаныш қой ол
қуаныш дастархан жайыла берсін ол жерде шектеу жасаудың қажеті жоқ сияқты
бірақ кредитке жасалатын тойларды мен ж жақтамаймын ол дұрыс емес
өзің тегін тойларға барып тұрасың ба
әрине туыстардың тойы бар достардың тойы бар барамыз ғой
ал танымайтын адамдар бір жағдайын айтып түсіндірсе сондай кездер болды ма барып ән шырқап кеткен кездер
енді ол кезде жоқ шығар себебі танымайтын адаммен қалай енді ол
біздің жұмыс қой бала шағалы көп бізде қымбат бәрі
бағу керек десеңізші бәрін иә оның садигі бар мектебі бар иә
дұрыс түсініңіздер айқын памперсі бар айқын біраз адамдарды бағу керек